Alura mi avìu paüra l'altitüdine ën muntagna, ma a forsa andé ën muntagna ai ëmparà a gestì la paüra e pitost ai paüura për mi maznà, alura can cuandi sun cun lur më fermu prima